ذات مساء إكتشفت صيادة مسنة زجاجة عالقة على الشاطئ، لما فتحتها لجت رسالة جديمة تطلب المساعدة من جزيرة بعيدة، تحمست وقررت إنها تسافر وتحقق أمنية صاحب الرسالة، بعد مغامرات عديدة وصلت الجزيرة وساعدت الناس هناك، وصارت بدأت جصتها، وصار كل اللي موجود بالجزيرة يحبها ويحترمها.